हाम्रा भाषामी माकुरो भन्या अँ बणुवा भन्ना छन् । बणुवा जालो भयंकर गज्याङगुजुङ हुन्छ के । तेइ निकाल्ल पन सक्ताइन । उसै त उखान छनाइ छ । माकुरा जसो अथवा बणुवा जाला जसो के बनाया छइ । केइ की त्यो जालो म्मू निकाल्लै सकिनैन् । गाँठो पण्या हुनो छ । बा बणुवाको जालो चाइ एकदम गज्याङगुजुङ भया हुनाले अँ त्यो अँ निकाल्ल सकिनैन । तेइ जसो गाँठो पण्या केइ हुनैन । आइनो पन तेइ अनुसारको बनाएको छ, उखान । अँ तेइ भएर बणुवा जाला जसो के हो यो गज्याङगुजुङ भएको भन्ना छन् । वाउँछि बणुवाले तेइ जालाइ लागि चाइ अथवा माकुराले तेइ जालाई क्याद्द छ भन्या आफ्नो घरका रुपमा बनाया हुनो छ । तेल्ले अँ आफ्नो त्यो नानो र्याल जसो निकाल्लो छ । त्याँइबट अँ त्यो अँ घर बनाएको हुनो छ । त्यो जालो चाइ त्यइ अनुसारको हुनो छ । उइको आफ्नो वासस्थान घर जसो हुनो छ । उल्ले त्यो आफ्नो सुरक्षाका लागि बनाया हुनो छ । कोइ कन्नेइ आक्रमण नअरुन भनिबट उन्ने त्यो बणुवा जालो बनाया हुनो छ । आफ्नो त्यो बच्चा जन्माउने आश्रम जसो बनाया हुनो छ । आफ्नो शिकार पकड्डे । तेइ त्याइमी बसे भने केइ किणा फट्याङ्ग्रहरू बसे भने तेइबाट उल्ले आफ्नो आफ्नो खानाको रुपमा तेइ किणा फट्याङ्ग्रा खानो छ । तेइ भएर त्यो अँ म् किरा फट्याङग्रा पकड्डाइ लागि पन त्यो बनाया हुनो छ । आफ्नो वासस्थान पकण् को लागि पनि बनाया हुनो छ । त्यो बणुवााले जालो ।